<noise> bop ba to zak yit tong tong tem bit ga̱fe debit ɗe tong ga̱ pet bi ga̱ bit din bit ga̱me ga̱me ga̱me pa̱vel bit tiak ga̱ dam ɗe bit tiak pia ɗe de bit ga̱me ga̱me ga̱me pa̱vel na̱ tiak ga̱ tong pia de gurum kaga̱tep tiak ga̱ tong pia de naan pia de ma̱ shar leng de ma̱ shar tiot dip, la ga̱ pet ga̱ muan ga̱ rubak tiak ga̱ a ga̱pia la ga̱ muan bak tiak a ga̱pia de gurum tiak ga̱ pia de ma̱nan tiak ga̱ pia nɗe jap ga̱ shin shel ɗe jap man dega̱ niang degurum mou, ga̱lang din mutan din gurum ƙa̱kma̱tep tiak ga̱ a ga̱pia tong ga̱ sa̱ ga̱ swa na bi de bial tong ga̱man bit ga̱fe tiak ga̱pia mou bi de bial dong mou, kiap dong mou, ƙut ga̱ mang ɗeni de ga̱ ga̱ lap ga̱ shin shit ni aniti mou, man dega̱ mang ƙut ga̱fe ga̱ ƙal depe muan dega̱ ƙut, ɓet na̱ sok a ƙuto pa̱ epmuk dega̱ ƙut ni, na bi ga̱fe detong muani na̱ tong ga̱ tubit pa̱bok tong ga̱na din bit pa̱bok na̱ bit kus fer paat tong ga̱na tiak ga̱ a ga̱dam nde Din bit pa̱vel na̱ ma tiak ga̱ a ga̱dam de gurum to ga̱ naan ga̱, naan zem ga̱sek mou to ga̱ na nde dedin naan tong mang bitok pa̱ga̱ ga̱bi suuni, ga̱ suun ga̱ ta hangga̱de ga̱zoom de ga̱ suun ga̱ kat gwen du muut na̱ leng tong tan ga̱i nga̱ su ga̱ yir bak ga̱ su ga̱ yir bak la ga̱ pet ga̱kat tiak ga̱ a ga̱dam tong ga̱ ƙut ga̱fe ai ga̱ pet dega̱ na degurum ga̱ mang kumpis kwai a pa̱na̱ mou pa̱de yilok to bimuk la ga̱ suunok la ga̱ to ga̱yol anito shin ga̱dong ga̱ pa̱ naan ep war ga̱pa̱ kowuro ga̱ muan bi ga̱ tong tang muk de ga̱ba de sa̱ nde dedi zak nga̱ suunok de sek tiak ga̱pia tong ga̱ lang bi ga̱ bi naan laga̱ demto ma̱sek long tiakpia oh ga̱na tiak ga̱ a ga̱ pia, ga̱lang biga̱ ga̱ muani nga̱ ru bak tiakga̱ a ga̱ pia nga̱ ru bak tiakga̱ a ga̱ pia nɗe dedi detong nin meni tiak pia ok pe tiak ga̱ tep nga̱na nga̱ pet taik ga̱ a ga̱ pia ama naan rega man bi ga̱fe shin la ga̱ dedi kat ma̱p yong ga̱ ko nien ga̱ ta wan ko nda ga̱ ta wan, Ko degurum ga̱ de duk dega̱ lu ama naan ga̱ tan sa ga̱sek memen ka ga̱sek ga̱sek a kaat na ga̱demen tong ma̱ shin na̱ la ma̱ pa̱t ma̱lang de shak pa̱no ma̱ na sem dum kaga̱ ga̱ pa̱ pe man ga̱ga̱ mang ka ga̱ ma gurum g̱a̱ feir mou dum ka ga̱ pa̱ jap ma̱ dien, ma̱ nan, ma̱ ɓak men dum kaga̱ ga̱ pa̱ma̱p tong ga̱ sa̱ ga̱ swa la ga̱mang kasak ga̱ debi ga̱ a ga̱ bi ma̱, ga̱ na bihok de dega̱ ga̱ mang kasak fofeira kwai muan de ga̱de daskoom dema̱ ga̱fe ma̱p feir ga̱ tong ga̱na gu muan kiat hen lang bak hen hen hen ga̱sha lang gwen kwalyen ba hen ga̱ sha lang gwen daskoom ngwa long na̱ ba ama ma̱ leng ga̱ shak ma̱ mang ma̱p ga̱bi naƙemeni ma̱ sa̱ ma̱ swa sek ma̱p, ma̱ sa̱ ma̱ swa la ma̱ pa̱t bitlung ma̱ swo dema̱ bam toor ma̱p dibi la tong katga̱ yitnie la tap ga̱ ɗi ma̱p tong niap la ɓa̱ wel tilaa ma ma̱p tong niap ga̱ na ga̱sek tong ga̱ sengpe ga̱yil, La wa daya la ga̱na ka̱lpe ba, la ga̱ door kwap na, daya ma̱p ruwo bak ma̱pin yam gurumna, pa̱t bukbak yam gurum na, ga̱na ga̱ dam ga̱lang ga̱ ga̱yil, nda shin ga̱ni ma nedip nda nega̱ni ndasa̱ ɗetong muani dom ƙa̱t bak dekiam tong muan dem bi boom la muan ga̱ boom ga̱ kat ma̱p tu wai ma̱p tu la wani na̱ to pa̱nang ka̱l pe ma̱pin na a bi ga̱dok ga̱ tang muk tuhok tang de kat, ma̱p mang kum de kat nda ni, to detong ma̱ ani ga̱sem ga̱yil dan dong mou la ga̱ na gurum ga̱ miskoom gurum ga̱ feir ga̱ nla ga̱, gurum ga̱ feir ga̱ nla ga̱, man boga̱ daaga̱lang de ka ga̱ ep ga̱teng ba wai ga̱ feir ba, la ga̱ na gurum tong dalang la ga̱ mani lap la le sa muk wanini lu, tong ga̱na naan tong wat ga̱zoom sak nito ga̱ na biga̱ de tong muani, pega̱de kiap tong ga̱ na hen di mou, Pe ga̱ de kiakpia a pe ga̱ zem na̱ to ma̱p la tong tuhen ma bak muduut na̱ma a pe ga̱me ma̱p tong yaheni lu mai angwa kwalyen, niefe ni bimuk ma̱mang ni a naƙa̱men to ga̱yil dip hen la pet bit lung hen su bina̱ wa de too di la yol zak lu wazak da̱ lumen ma̱ tiot ma̱ shin arammen ni la yawar muk wa kam la tong ga̱ sha aram la wan hen wakam lumuk mu tiot di pus ga̱ tameni di tiak men a ga̱pia dip bi ga̱demen tong ma̱ tangi hen din la ga̱ wakaam tong kwal yin yil ma̱ muan pa̱na̱ muan ma̱ shin pa̱na̱ ma̱ muan pa̱sem, ma̱ shin pa̱sem, ma̱ buk pa̱sem. pe la leng tong tal kaper pa̱walu sekmuk tong wa tong kut ma̱ na bit, bit la dalin ni la ga̱de wel tong yong hen, hen delu a oo debi ga̱fe matka na̱ shin a oo nde nde ni wawul, la bade ga̱yol ma̱ pa̱t yok ga̱shak, ga̱ na tiak na̱ detong pia ga̱ she muanok bawai man wei lang ƙa̱t tong paar ma̱rep san kiak na̱ dam hen yir bak tiak na̱ dam hen yir bak kiak na̱ dam de dong mou, Hen tang man a pe ga̱ de swar ga̱na bi de bial dong ba bial detong dambiyi la ga̱ na gurum tong mang nie ga̱nian dega̱ kus ga̱ni gagsak kwa la ga̱ na gurum tong muan de ga̱ru pe ga̱nian yong ni ga̱ tem pa̱ni la ga̱ tem pa̱ni la niang yong ma̱ gurum muk guna ga̱lanien na̱no wa zen de la gu kiap ni ma̱a̱nok ma̱p la ƙut ɗe kiap ni ba ko ɗe kiap ni niang ko tong ga̱ ɓoot ga̱ katmeni hok a pa̱tiot ga̱ ɗemen to gu niat la kam la niang ko bit ga̱fe tong zem la ga̱ yong ni dega̱ tiot ya shar deni ni la ga̱ tifi nasara lap yong pe muk le din mak pus la wa suun yong ni gu muan dega̱ tiot gu shin aram debi la dong ga̱ gu muan gu shin la bi din duam gwan bit la da lin tong ga̱ yong ba dega̱ ma̱ muan pe pa̱no ma̱ shin bi na̱ la gu muan gu buk la gu kat lap mak die ga̱na̱ lap wa ga̱ su, Sup sak de ma̱ pa̱tti man ɓuga̱ ɓet ang̱a̱ ka muk mou mak ga̱ de sak hok ani de gu pa̱t la sheni men ka muk ga̱fe gu gap ga̱shak la ga̱ muan de muk ga̱fe gu gap ga̱shak lat pa̱mes tong da su niet ga̱, ga̱ na muk dedi sek mu, ga̱dar da ga̱ yong ni ga̱na ma̱p yong hen de pa̱kalak muan ga̱bi ga̱dieno ga̱na tong su tong kus ga̱ la ga̱ de bit vel bit kun nda ma̱p la na shemuan gwen de tong muani datei ma̱p tong kut lana la duena ba a fide ba tong zem sa dugurum ba la na̱ tong zem sa degurum deba muan gu kat ga̱lumuk pa̱nang ga̱na dedin shemuan ama la gu niet guni gwen gubak bi gwen to ai maga̱koom gwen gwen ga̱nang del tong gudini la ga̱ niang dem to tai bi muk, dei ga̱ shani zak ga̱liak, la ga̱ shian ga̱liakhok ni ga̱ kasek muk naan la bom falak muk tong ga̱ na tong rang to gong rangi tong dum ba dega̱ bit dedin ga̱ ai ga̱na dau nasara la desak rep ga̱bi kwasi nji mai-angwa kwalyen <hesitation> <laughs> la tu lat la pet tong bit lino tong muan anang tong yir anang la bam tong ansan to fathen niet tong yir nang, La gu de tong ba deshin tong tiem ga̱i kuma ga̱ tong ga̱ bueni la ga̱de ga̱na shin kut ga̱ni ma̱p ga̱ pa̱ni la bi na̱, pa̱ ni bi na̱ swa pa̱ni ga̱na̱ ga̱ sa̱ la ga̱ muan de ga̱yol tong kwal yin pa̱balang wan shini ḵa̱n tong ga̱ buet ga̱ tem pa̱ ni ga̱fe pa̱ ɓa̱lang detong wanwani a, na sela ma̱ yil de naan ga̱ epwari menok ma̱ muan ma̱ na bi deno la niang la ma̱ shin bi hok tong ma̱ kat pa̱no to ga̱na pahok tong yol bi ga̱ gu muan degu shin la gu shin da ga̱ yong ni, de pa̱balang de bak la gu muan, muan ga̱ niet ni ga̱ga̱sek la shin gam la shin lat la ba badega̱ mang tioklok ga̱ niet ga̱yeni daɗe gana tong muan dega̱ pa̱pluna̱ tong muan de ga̱ pa̱pluna̱ ko shit dei to ga̱na an muk mang ga̱ba seksek muk ama lagu niat ni dega̱ lang de tong shino de dedi la ta bimuk ni ma̱p la ni bi muk ni de dedi bi ma̱ shar muan ga̱ga̱ paap ga̱bi ga̱din ga̱ kutni ga̱ paap hok la muɓoot to ya mu go la niang niemuk tong ga̱ ba seksek muk tong man pega̱ de muk ndin,